إي أنا بجيد السباحة, <hesitation> وكمان بقدر إني أنام على ظهري عادي يعني مش شئ صعب, لكن هل في إنسان عاقل ممكن يكون طافي فوق سطح عاصفة بحرية؟ هذا أكيد لاء يعني, مستحيل أصلاً أقدر أواجهها, إذا ما متت من الخوف, بموت يعني من الموية أكيد.